بصراحة هما الإتنين مهمين جدا بس أنا أفضل الزيادة في المال، لأن أنا في العادي الوقت مبيقفش عائق ما بيني وما بين حاجة اد ما المال بيقف عائق فا أنا عندي وقت يمكن يكون فيه وقت فراغ أقدر إن أنا أملاه إنما مبيبقاش عندي وقت ـ مبيبقاش عندي فلوس كتير مقابل الوقت دوت فا لا أفضل المال طبعا.